Am let butuwa <noise> huwa anin, aya dina miyanani ai me au coba amtom toba toha ma, ho bilya hota huma taa. Ya kuya nani misi toba toha ma, la am huma taa. Ya kuya nani misi hili <hesitation> huwa anin, se isi tuku. Isi tuku huwa anin, la ya amulah makalaira. Emel awe hunu <noise> ya sala he, am hunu huwa sala sef. Ya huwa sala mako. Am huna toha ma, am solo. Am solo sef, am huna erafuleme, am futerafuleme. Am futerafuleme sef, <noise> am isi enine, am huna ni waha he. <noise> am huna waha hua <noise> anin, erafuleme leloy. Suda yam sef, am toto. Am toto huwa <noise> anin, ho am toto ane am ane ho hakaleria. Am safa yare isi enine, taisara yaim raka latube, era roiko era isi samua lam funa. <hesitation> ya nani si dinasi semau inara. Am buse nine. Uhuan ho bakaleiro bakaleiro tu esa. Suda natu funa <noise> ya huna hua anin. Ya hakalaria. Ya hakalaria hua anin sef. Seme ina amai hua anin, amai tuha niko laii. Harso buna tu isan bole, amhe nante huna. Ya una tu ya kecap wanin ya una sef. Masa ya sikara ya tebunese eni langaso ham ai. Tuha maa am humata, humata hua anin ham unawehasala le. Amhuna unawihasalale am huan wehasalam solo sef ham toto, ham toto hua ana ham campura tuwa ra bumbui mi. Ya maa au ya nani nia aninta ita harusta safara ra bumbu ama ho ta campura hoita, yamra ta kalei ra. Ha hua anin hase aya ujilinga ra iseme, ya ma au anini ta campura ra bumbu enin hoita gorengra, <hesitation> hua anini se toto hea ham toto hua anini hoam ngoreng ra, kuyanani sema au inai mata hamunise eni waha hea. Ham unwaha hua anin, ya uni se eni nama lao fela leo. Tunfela leo, tuwa risena wacampura tuwa raimi samuwa sef, ya maa kalei ra maa kaleira sef. Mgoreng ra tuwe ra bumbuimi. Masa masumasa sef, ya sikara ya sikara ya tebu ni. Sena amaa, ya tebu sef ham unai mdala ngasa hoa ham ai ham ai <noise>